Tugõvambas piäsiq avitama tetäq valgurikkaq söögiq, koh valku pall'o seeh um. Arvatas, et liha, a maq ei tiiäq, maq ei olõq lihasüüjä ja ummõhtõgi ma olõ küländki tukõv.